Turmush qurishga qaror qilishdan oldin, insonning harakteri, qadriyati va hayotiy maqsadlarini bilish muhim. Shuningdek <hesitation> bir-biringiz bilan ochiq muloqot qilish, <hesitation> muammolarni birgalikda hal qila olish <hesitation> ham ahamiyatli o'rinlardan. Bir-biringizni xurmat qilish va qo'llab quvvatlash ham asosiy omillardan biri hisoblanadi.